Mne iko nka roka rolima loigere, nka ruka pomoro egu tee loi kene touno melagu gai koguruguinoge lopa iko loikene on-onogoi panguine regu egu mne touno ioiom ugui iko tuntuare mne nko loge ama tuntuarei ioiomuim, nko loge unge ama tuntuarei ioiomuina iko rugam pogoro touno ama loikene mulagugai egu logo aike anapa keguogo ikoi toi sinsin orai, touno loikene ama milagugai aike noke apakeguino gaga toi logoinaro upio taa aike noka apakoinagu toi nagai regeipiagaipasi tuitui. Touno toi aike noke melagu an-apakei, egu akonkomma ruu, ako nka, nka nonoi gai tee loikene ama melagugai tego kolo pomoro touno ama melagugai, lee iko litoligoro tee ego aike toi on-opaimum ego aike tamu omi kosiga toi on-opaimum ego loi toi togu oto pogino apogim uraminno liga kosi kompogi. Ikoge poko rugam pogorogetee touno sinto loi ogo touno tapuaguoro, lee iko lito ligoro teko loi ogo toi tapiaguino touno sinto penpegu ogo toi apai iko touno toi arai into toi lopa nguraigu peipei koguruguino toi on-onogoinai, touno loi nnonoke tapuaguoio nne iko lito teiko melaguro nka ogo ite toi logoimagu miro waka eromino murumo. Muru moio moo ntee mureuguro arugaimoromo tamu gogime ikogo loikene toi nno on-opogim iko ikogepoka tee touno sinto, iko poko, aika nokaike, ego kosi touno ama ekunua teu nmoi lopa sinto tege un-una gui ee aike lopa punpamo toi apa apagakai sansa linpa maketegera piopiotopakamo, toi tese sansalipai. Me iko nkolo toi tege miro waka eeromino, tege miro egu apotakomiro, logakomiro marketing erakakosi. Iko poko paigoro aigo touno ama iomuroro nkomma ogo aike ikoge apaga koku toi lopa runruga paku, ee aike amanoko, tee ioiomuine animolo poruga kosiguogo rugapakuigu, nne touno mani togomino apomino ee logoro mai. Oiro pasion, regu ee nkomma aike eporugosiguogo rusi etairo ee tee ege lito nkoroge leguine mau tou ee tee ikoga lito nko loga omaigu mako mino miroi, egu sinto siraigu mne egu tego egu touno mani rilo, riro egu mna tee nka iko porukomino egu lopa tee, tee mino egu toipaka komina mne egu ntano ikoge aipe ke egulopa iko rake oke apotakominoi tage un-urumoi, egu nagaimo apokuo toi tege nkologee noke apakogim, i kogo ligoro aike tugepako gimoi toi minno tege ligoroge togepakogim iko liga uru. Ikoge tee aigou mani sisilamamguino, ikopoko au touno mani pongporugoi manguino, iko gego on-onogoi manui ino ikoi iomoro nne iko lomoro mau touno in-iouopogimna koguruguino ne lopa akogere loi onogoipalei uru-uru gui taa aike malagu tounoke, mne nkoioge imolonko lai touno onogoipogiguara lopate muu turuge mani tokasi toi numnum. Nagai nokege ogo, noke pogolo toi pimo nkunkui iko poko au touno sinto loi pogolo piro go nagai kaikai norilo mururologu nagai toi taa kaikai noke koni kompoinuio logere kotukui. Apasi eiko euro einto en-onogakui, ogui ogui sinto, sinto ei mau sinto siro pasi egu mge apogiguo aga ue logoro aigou ama kilo gomaka, kilo gomaka mne ege tuatuarei mau tou ioiomui. Lopate gee nko loge tuatuarei ioiomui, ama ipipiamuguiiko nunnumo ama ipipiamubui ipia sigo tai muge noke kuiilomugui. Nagai no toi aposi aga mne nko loo toi mei, nagai toi murueta mui toi gamui pake igako apakepio, apokui mne amm ege logoro ge touno mani nunnunnu enko ogo touno mani nunnum sinto regu nkologe oge lopa tee nko raito nunnugui nagai nkolo meirai lagu toi nno runrugoiogi, rugo romo apokui mau mani aiairokui. nkoio tee aike muu turugu pa urumoro, rugo rosiraiogo sinto toi toi pukago gi guine tee mau tou kuago lopata kopogiguine toi koposimo toitoi pogim ekopira aike. Mugo munke toi kopa kogimo nagaimo tenko nka poro gai toi mimmo tege sinto iko, ponikegaine mimo kopakogino kogi gaine nko kuronko mau morilo kopakogino toi mamokonino mau ruaugogimo runru gorogim tee iko unimo touno lonlorimoim egu entano amm egu lorimonno, egu entano amo egu lorimonno tee nko ugogama rukagene egu sinto nunnummo egu iko aike touno melagu an-apa kagui touno melagu an-apakui ikoi pomoro egusisira ngu mne nagai egu in-ipiagaimui, ipi agaimumo nagai toi aposi mne nagai toi nkolo meigoina, ee raigoro aigou touno kon otuminara. Ama in-ipiamugui, ama menugere ama kolo menugere lopa tee lasi kolo menuge re maigou.